Hmn, Sawdi Areebiya kam, e naftira e nyaaminnda diina Islaama bana kebabs, makbuus e gomil, kuujeeje je ɗi ngaɗiree e- e maaroori, e dabinooji, e kusel raagoori.